أفضل السفر بالسيارة لإنها توفر لي الراحة والخصوصية، وأقدر أوقف في أي مكان وأستمتع بالطريق، كمان أقدر أعدل السرعة وأختار المصاري اللي يعجبني، مع ذلك السفر بالقطار ممتع لو كنت مسافر لمسافات طويلة، لإنه مريح إنك تكون جالس وإنت تراقب المناظر الطبيعية ،الدرجات حلوة للمسافات القصيرة، لكن مش عملية للسفر الطويل